هل الأطفال سعداء في الوقت الحالي، أم كانوا أكثر سعادة منذ خمسين عامًا؟ لِمَ أو لِمَ لا؟ الأطفال في الوقت الحالي عندهم العديد من الفرص والخيارات اللي كانت ما موجودة قبل، لكن في نفس الوقت، ضغوط الحياة والتكنولوجيا يمكن تأثر على سعادة البعض قبل خمسين سنة، كان في بساطة أكثر، واللعب في الطبيعة كان شي ممتع بدون تعقيدات